Mmm noi na kiti kitikamaga ngu ho o on. ti'ilo, ho o on. nruhuavii, hu u un. kuai kuai ngu kit kamaga ta tuku kuega xhika ngu ho o on. ngu ho o on. mmm. di kiti kuega chika ngu. mmm. ardilla, ardilla ngu kiti kuega xhika, ho o on. ardilla ho o on. yo kanri xhinti ho o o. ini kannri xhinti du iguana, aja iguana chí casi ko inga kiviti kitijan ngu kiti kuega xhika nakacho.